Chunki men sizlarni har doim birga ko'raman. Bir biringiz bilan judayam yaxshi munosabatda bo'lasiz. Bu do'stligingiz uchun juda ham muhim chunki hayot qisqa va bir biringizni mehr berishingiz qadrlashingiz insonlarni havasini keltiradi.